ଅକ୍ଟୁପୋସ <hesitation> ପଖରୀ ତୀନ ଟୀ ଫୁରୁଦଯ ଲାଗ ରଂଗର। ରଖତ ଏବଂ <hesitation> ବହୁତ ଉଚ୍ଛ ମସ୍ତିଷ କୋ ସଂପୁନ ବୁଦ୍ଧୀ। ରହୀ ଦାଈ ସେ ମନେ ନିଜର ରଂଗ ଏବଂ <hesitation> ଅକ୍ରୁତି ପରିଵର୍ତନ। କରୀ ପରାଂତୀ ଯହାଈ ଉଚ୍ଛୀ ଅକ୍ଟୁପୋସ ରା ନନ୍ଯୋ ବଈସିଶ୍ଟିଯୋ।